ଗହରେ ଅବ ମୈଂନେ ପାସ୍ତା ଯା ପିଜ୍ଜା କେଂଟେ ବନୀ ହୂଁ। ଜିନତେ ଆପକୋ ପାସ୍ତା ବନୀ ବାଲେ, ଅମାଂକୋ ବହାର ପାସ୍ତା କେଣୀ କରନା ପଡବା ହୈ। ତଫିର ପାନୀ ରହ ଉବଲେ କେ, ହୈ ଥାର ବାଦ ଅଟା ଅଲଗ କରୀକେ, ତେଲ ରହ ଫ୍ରାଈ କରୀକେ, ହଲଦୀ ମସଲା ସଵ ଡାଲ, ନମକ, ମକସ, ମିର୍ଚା, ଅଚ୍ଛା ସଵ ଡାଲୀ କେ ବନାନା ପଡବା। ଅବ ପିଜ୍ଜା ବନୀ ବାଲେ ହୈ, ଜିନତୋ କୀ ଦୋ କପ ମୈଦା, ଅଗର ଅଂଡା ଖାଓ ତୋ ଦୋ ଅଂଡା ଭୀ, ଏକ ଚମ୍ମଚ ଜୈତୁନ୍ଡର ତେଲ, ଡେଡ ଚମ୍ମଚ ନମକ, ପାନୀ ହିସାପ ସେ, ବସ ଇସୀ ତରହ ପିଜ୍ଜା ଭୀ ବନୀ ଜୀବା।